Ngoji ma sementara to ma sinoa aji baju nege kameja, kameja i <noise> kameja aji calana panjang, toma to ma sinoa aji jilbab <noise> pokonya aji spatu toma sinoa la aji kia aji penampilan i ofi, <hesitation> sok manege kan la wo rapih bolo, de o kia tom- <hesitation> toma sinoa mane ato to tagi, to tagi to ronda <noise> man kangano i ji undang to tagi lo to tagi wasi mene man to tagi o o kia nako to ma sinoa mane kameja de aji calana, aji calana panjang ma tu to tagi o kia, to ngusama undangan de aji baju mane to ma sinoa ka to nyaman, aji calana, <noise> kei- ka kei- ka kei- ka dika to tagi o kia mane aji calana panjang to ma sinoa, aji baju to ma sinoa, aji jilbab lo to ma sinoa, paling jarang nege to tagi de to ma sinoa ua kameja to ma sinoa dika. To ngosama undangan la acara acara la to ma sinoa mane aji baju, baju kameja. Boloto? Sokmanege dika.